أجمل أيام بالنسبة لي هي اللي أقضيها خارج مدينتي، أذهب للسياحة للبحر آخذ <hesitation> أصدقائي وناخذ أغراض عشان الصيد ونجلس نصيد الأسماك وبعدها نشويها لين غروب الشمس ونشوف غروب الشمس ونمارس رياضتنا التنس وبعدها نرجع للبيت سعيدين جداً.